Elefante reta jokua itiguaju trompa jei karaireta <noise> supe va <noise> oiporureta i jou vaera, <noise> oupi vaera mbae <noise> oyekiti <noise> vaera, mbae oupi vaera jaeramiñovi <hesitation> imiarivaera iru vaereta ndive japisareta ndie jokuaera oiporu jokua iti guaju.